Pìa ën piat funzü, pìa ün öu o dui, a dipend, ti düverte, verse ënt ël piat, pìe 'na furciulin-a, zbat bin ël bianch e ël rus finché a së mës-ciu da bin, pöi büte ën po d'öli ën 'na peila, verse ël co l'öu zbatü ën la peila e lu faze cözi për poche minüte ën po da 'na part e se völe li gire anche ën po da l'autra